Zaho zane, aminy resaky fisakafoany zane ivelan'ny trano amy resaky hôtely, tsy maha vita tsy mah- tsy mahazatsizatsy ahe ro sady tsy atakatsy ny volako zane fa lafa manam-bola raho isa-kerin'andro de sady miarake vady aman-janako de ao antrano raho mba manao sakafo tsaratsara iarahaay mihignany.